दक्षिण कोरिया की संस्कृति भारी समय से विकसित लागी विकास लागी हुई। अच मुझ पूर्व एशियाई चीन संस्कृति का गहरा प्रभाव अउसो साथ ही जापान के आसपास भी गहरा प्रभाव ओसो। दक्षिण कोरिया मुझ दुनिया की एक अलग पहचान राखी वाणी।